כנתעד אלנּום מֻעַטּל ו אלאסתיקָاظ מֻעַטּל, עלאשו? חית כִנלְקַא רַחַה דיאלי פילליל, ו כנקוּן מרכז ו לאבּדְע דיאלי כיזיד מע אלחדוּء ו אלצְחִיג ו אליצּאל, אלאיל עַנדי הו ואקט אלכתָאבּה, תַפְקִיר ו נתְפַארג' עלא שִי פילם זווינ, אואמא סְבָּח בּכּּרִי כִנחס רַאסִי נְעֻסָאן ו מֻקַלֵּק ו סְעִיב עליא כִּנְקּוּן מֻנְתג', יַעני כנתעד נַעִיש גּוּ אלליל ו נַבדא נְהַארִי שוויה מֻרְתַח ו בַּלִי טאלֶק.